اللغات اللي أتعلمها أو اللي أتكلمها هي العربية والإنجليزية وبعض الفرنسي ،العربية لي بالنسبالي هي هويتي وثقافتي. الإنجليزية طبعا ضرورية للحياة اليومية نستخدمها في التواصل والدراسة وكذا. أما الفرنسي يعني أحب الثقافة الفرنسية الموسيقي، الأفلام ، هذا الشئ خلالني أبحث عن تعلمها يعني. كلها تفتح لي عالم جديد من الفرص وخلاني أتعرف علي ناس مختلفيين <noise> تعرف ثقافه مختلفة <hesitation> تعرف كيف يفكر هداك الشعب.